Ekan ka fu erenu ba-eleme, nke eleme afiemuru bekor ami masan eleme, ame bae owi sisen eleme ekan noni ra ka fuo bae ekan eleme ekan afie beere koriyera fie boton sowale fue, afiere gomo gola, afie sin namadamenu so ekan ga fue ra nini yo dain yime bae ekan eleme.